kua ñee lampra, ani <hesitation> omboejape yandeva, kua tembi poru omboejape yandeva, jae kua <hesitation> yaesa yave mopëtï kua lampara, ñamaevi jee de que kua oimeta ñanoi, pïtü mimbiape, pïtü mimbia tembipe oyapo vaera yande, jaema jokoropi yande ñamae yave lamparare, yamo piensavoy jokuare, de que kua osiriveta yande, pïtu mimbipe, jare yaemboejape vaera, Jare jukurai yayoesa vaera.